Etiopian tun urg urg jirtii wor ethiopian kun bare guda kubetaa mugun tok hinkabanotii kaban gudio akasineamuu mugu dibine mugu hoditua mugu hodituan tun bii gurati kabdii dub won ishian tun mugu kabanot kabdi iyo mugu hodit kabdii.